हाँ, मुर्गा अपने मालिक का पहचानण मं सक्षम च। वा बार-बार देखण-सुणण से उ अपने मालिक का आवाज और चेहरा याद रखण लगदा। जब मालिक खाना लाणा या रोज देखभाल करदा, त उ मालिक का प्रति एक लगाव महसूस करदा। हालाँकि, मुर्गे का प्रेम दिखौण का तरीका कुत्ता या बिल्ली जैंसिकु नि च, पर उ मालिक का पास आणा, उनकी आवाज का प्रति प्रतिक्रिया दिखौणा, या उनके आस-पास घूमणा – यि सब तरीकु हुनर अपन लगाव दिखौण का।